شوف، أول شي مضمض جبل لا تسوي حاجة، بعد ما تمضمض، حط على الفرشاة معجون أسنان و أفرق أسنانك من تحت ل فوج، يعني كيف يعني الصف اللي تحت الفك اللي تحت، وبعدين الفك اللي فوق، وبعدين في النص بين الفكين وبعدين اللسان. وحاول إنك تفرق بشويش، وعلى اللثة كمان.